maður sem greindist nýlega með alvarlegan segir að það gangi ekki að fólk þurfi að nota kunningsskap til að komast að hjá taugalækni stjórnvöld neita að semja við fleiri lækna sjálfstæðismenn í Vestmannaeyjum hafa kært sveitarstjórnarkosningarnar þar til sýslumanns þeir krefjast þess meðal annars að fjögur utankjörfundaratkvæði sem þeir sóttu sérstaklega upp á land verði dæmd gild tveir sluppu ómeiddir þegar flugvél nauðlenti í

í gærkvöld vélin stakkst á nefið í snjóinn afkastageta kísilverksmiðju p c c á Bakka verður tvöfölduð innan fárra ára nái áætlanir fyrirtækisins fram að ganga mikil eftirspurn er sögð eftir framleiðslu verksmiðjunnar risaeðlur vöktu ótta og aðdáun barna og fullorðinna í miðborg Reykjavíkur í dag endurkoma þeirra er hluti af Listahátíð í Reykjavík sem var sett formlega gott kvöld velferðarráðuneytið vill ekki veita fleiri læknum aðild að rammasamningi um sérfræðiþjónustu maður sem greindist með alvarlegt segir að það gangi ekki að fólk þurfi að treysta á persónuleg tengsl til að fá greiningu velferðarráðuneytið staðfesti í vikunni synjun Sjúkratrygginga Íslands á beiðni taugalæknis um að komast inn í rammasamning um þjónustu sérfræðilækna ráðuneytið hefur frá því síðla árs tvö þúsund og fimmtán beitt sér gegn því að fleiri læknar fái aðild að samningnum anna Björnsdóttir stundar

sérfræðinám í meðferð Parkinsons sjúkdómsins við háskóla í Bandaríkjunum hún vill koma heim og starfa á stofu en bæði Sjúkratryggingar og velferðarráðuneytið hafa hafnað beiðni hennar þetta leggst illa í mann sem greindist fyrir nokkru með Parkinsons

það er hörgull á taugalæknum þegar taugalæknar eru að koma til

á ekki að stöðva þá til að komast inn í kerfið heldur hleypa þeim inn í maður þarf að bíða í marga mánuði eftir að fá aðstoð á Íslandi eru í útrýmingarhættu það er kannski óhætt að segja það Heimir beið lengi eftir greiningu og að lokum voru það góð tengsl sem hjálpuðu honum maður þekkti mann sem þekkti forstjóra sem tók upp símann og hringdi í og pantaði fyrir mig myndatöku og svona það stytti tímann verulega það eru ekki allir í þessari aðstöðu á kerfið okkar að vera nákvæmlega svona hann telur að þeir verði verst úti sem ekki hafi sambönd sem gagnast þeim velferðarráðuneytið segir að þó að læknar geti sótt um

það sé í verkahring heilbrigðisráðherra að ákveða hvernig skipulagi forgangsröðun og aðgengi að heilbrigðisþjónustunni sé háttað þar þurfi bæði að líta til markmiða um

heilbrigðisþjónustu og kostnað við hana anna Björnsdóttir sem synjað var um aðild að rammasamningnum íhugar nú að fara með málið fyrir dómstóla eða umboðsmann Alþingis Sjálfstæðisflokkurinn í Vestmannaeyjum hefur kært úrslit sveitarstjórnarkosninganna til sýslumanns kæran tekur til fjögurra utankjörfundaratkvæða sem voru sótt sérstaklega upp á land en yfirkjörstjórn úrskurðaði ógild á þeim forsendum að þau bárust of seint þau komu ekki

inn í kjördeild fyrr en klukkan var nýorðin tíu einnig tekur kæran til myndbirtingar af atkvæði einstaklings á samfélagsmiðlum sem var ætlað h lista þessi fimm atkvæði gætu breytt úrslitunum Trausti Hjaltason bæjarfulltrúi í Vestmanneyjum segir mikilvægt að láta á þetta reyna til að verja rétt kjósandans til að láta atkvæðið sitt gilda Píratar bæta við sig fylgi á landsvísu í nýjum þjóðarpúlsi Gallups stuðningur við

ríkisstjórnina minnkar tæp tuttugu og fjögur prósent sem taka afstöðu í könnuninni segjast myndu kjósa Sjálfstæðisflokkinn ef kosningar til Alþingis færu fram í dag nær átján prósent myndu kjósa Samfylkinguna og rúmlega þrettán prósent Vinstri græn Píratar auka fylgi sitt úr ellefu í þrettán prósent tæp níu prósent myndu kjósa Framsóknarflokkinn sama hlutfall og myndi kjósa Miðflokkinn og rúm átta prósent Viðreisn flokkur fólksins mælist með um fjögurra prósenta fylgi níu prósent taka ekki afstöðu eða neita að gefa hana upp og um sjö prósent svarenda segjast myndu skila auðu fylgi við ríkisstjórnina heldur áfram að minnka og fellur úr fimmtíu og átta í fimmtíu og fjögur prósent á milli mánaða tveir sluppu ómeiddir þegar flugvél nauðlenti í

suðvestur af Húsavík í gærkvöld flugmaðurinn hafði ætlað að lenda í snjónum en lendingin fór öðruvísi en ætlað var laust fyrir klukkan níu barst Landhelgisgæslunni tilkynning í gegnum neyðarsendi vélarinnar um að hún hefði

milli Eyjafjarðar og Skjálfanda suðvestan við bæinn Syðri Leikskálaá björgunarsveitir voru settar í viðbragðsstöðu og þyrla Landhelgisgæslunnar var send á staðinn auk þess sem flugvél var send til að henda

komst svo að flugvélinni þannig að ekki var þörf á björgunarsveitunum var þá á nefinu en flugmaðurinn og kona sem var farþegi höfðu tjaldað til að halda á sér hita þau voru flutt á sjúkrahúsið en útskrifuð að lokinni skoðun flugmaðurinn sagði við fréttastofu að hann hefði ætlað að lenda í snjónum en viðnámið hefði verið minna en hann hefði reiknað með frekari skýringar liggja ekki fyrir á óhappinu en

samgönguslysa og lögreglan á Norðurlandi eystra fara með rannsókn á því flugmaðurinn býst við að vélin verði flutt fljótlega af vettvangi en hún virðist lítið skemmd yfirmaður hjá p c c segir afar líklegt að kísilverksmiðjan á Bakka verði stækkuð í náinni framtíð mikil eftirspurn sé eftir kísilmálmi og viðskiptavinum fari fjölgandi með tiltölulega litlum breytingum megi tvöfalda afkastagetu verksmiðjunnar p c c á Bakka er að stórum hluta hannað fyrir verksmiðju með fjórum

byggingar fyrir hráefni og allur búnaður þar ræður við stærri verksmiðju einnig

tengingar við raforkukerfið og fleira hinsvegar þyrfti að byggja

til að rúma tvo ofna í viðbót

að koma núverandi verksmiðju í full afköst en viðræður um stækkun séu hafnar við ýmsa samstarfsaðila um tæknilegar útfærslur en einnig við birgja og kaupendur þá þurfi að tryggja og margt fleira áður en ákvörðun verði tekin

leiðtogi Sósíalistaflokksins á Spáni sór embættiseið í dag sem næsti forsætisráðherra landsins forveri hans í starfi sagði af sér í gær þegar þingmanna á spænska þinginu greiddi atkvæði með vantrauststillögu á hann sánchez er fjörutíu og sex ára hagfræðingur hann hefur ekki áður setið í ríkisstjórn landsins en hans bíður nú það verkefni að mynda nýja ríkisstjórn á Spáni nöfn hinna nýju ráðherra verða birt í spænsku stjórnartíðindunum á næstu

full völd sem forsætisráðherra reglugerðir Evrópusambandsins standa í vegi fyrir því að kýrin

fái að snúa aftur í heimahagana í Búlgaríu eftir að hún réttindalaus yfir til nágrannaríkisins Serbíu kýrin bjó í ágætu yfirlæti í nágrenni bæjarins

í vesturhluta Búlgaríu ekki langt frá landamærum heimalandsins og Serbíu ferðalagið gæti þó reynst dýrkeypt þar sem Serbía er ekki hluti af Evrópusabandinu ólíkt Búlgaríu leyfa lög um innflutning á búféanði bóndinn hefur leitað ýmissa leiða til að fá að taka hina ferðaglöðu

aftur heim en ósennilegt er að hann hafi erindi sem erfiði þar sem heilbrigðisyfirvöld beggja vegna landamæranna meina henni að snúa aftur í heimahagana hálf öld er frá því gestir gömlu lauganna í Laugardal voru ekki allir sáttir við breytingarnar aðstæður Reykvíkinga til sundiðkunar gjörbreyttust til batnaðar í júníbyrjun nítján hundruð sextíu og átta þegar Laugardalslaug var tekin í notkun hér var náttúrulega vagga

laugunum og hér hafði verið sundkennsla og skipulagt

snemma vildu menn þó nýja og betri sundlaug teikningin að henni var tilbúin nítján hundruð fimmtíu og fjögur en framkvæmdir tóku fjórtán ár gömlu laugarnar voru enn í fullri notkun og ekki lá öllum á að skipta þeim út fyrir nýja og fullkomna sundlaug ég óska eftir að það dragist sem hægt er

minnsta kosti til vorsins til vorsins hér vil ég vera tvískipta laugin í heita og svala eins og hérna

eiginlega nauðsynlegt það verður erfiðara í nýju lauginni um það veit ég ekki og ég skal ekkert finna að breytingunni þótt það séum ekki við sem höfum gengist fyrir því Jón Pálsson kenndi mér og síðan hef ég meira og minna verið hérna alltaf þó ég hafi búið í Hafnarfirði haldið tryggð við gömlu laugarnar ég hlakka ekkert sérstaklega mikið til að fá þá nýju ég sting upp á að flytja þessa upp að Árbæ þessa laug þar getum við átt hana vísa það var þó ekki langt að fara í nýju laugarnar bara yfir götuna

götuna og aðsóknin var mikil strax í upphafi og Laugardalslaugin hefur síðan vissulega mjög mikil áhrif fyrsta heila árið sem hún starfar samanborið við

heila árið sem hennar naut ekki við þá

Reykvíkinga um sextíu prósent það er ekkert smáræði viðtökurnar voru því góðar margir sem sóttu laugarnar jafnt í góðu veðri sem slæmu og fljótt var farið að leggja drög að betrumbótum og stækkun það er orðið langt síðan áhorfendur hafa setið hér í stúlku

að fylgjast með keppnum hún hefur þó gegnt sínu hlutverki því í hálfa öld hefur hún verið stærsti skjólveggur landsins

var þó á stundum nýtt til annars en sólbaða

hundruð sextíu og níu unnum við Dani í frægri sundkeppni þá voru áhorfendur ég held samt að megintilgangur þessarar stúku sé

að hún er risavaxinn

sumarið í Laugardalslaug listahátíð í Reykjavík hófst formlega í dag risaeðlur

klæðnaður vöktu einna mesta athygli það ríkti mikil eftirvænting fyrir utan Iðnó í dag þegar risavaxnar skepnur bjuggu sig undir að arka um borgina og bæði börnum og fullorðnum stóð ekki alveg á sama þegar hungraðar

eðlurnar ruddust í gegnum mannmergðina og

hafði góðar gætur á þeim listahátíð var svo formlega sett í Hafnarhúsinu en þar og á Kjarvalsstöðum stendur yfir sýningin einskismannsland næstu vikurnar flutti svo undurfagra tóna en hún hóf að leika á fiðlu fyrir tuttugu árum þegar

tónlistarkennari hjálpaði henni að tileinka sér tækni sem hentaði líkamsbyggingu hennar fyrsta kvenna

batt svo enda á opnunarhátíðina en sveitin er handhafi

Grammy verðlaunanna ein athyglisverðasta sýningin á listahátíð í ár er án efa sýning Daniels

en hann er þekktur fyrir íburðarmikinn og yfirgengilegan klæðnað og sýnir þrjátíu og sjö mismunandi

en hann hefur klæðst þeim öllum við alls konar tilefni fjöldi fólks lagði leið sína í Ráðhús Reykjavíkur nú seinnipartinn til að smakka á sýrlenskum mat sem eldaður var til styrktar nauðstöddum í Jemen vegna skipulagðrar dagskrár víða um borgina þurftu viðstaddir hinsvegar að bíða aðeins eftir kræsingunum sem stýrði hópi vina og vandamanna við að framreiða mat frá heimalandinu gestum og gangandi

bauðst að kaupa sér aðgang að veisluborðinu gegn gjaldi sem rennur óskipt í Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna UNICEF fyrir börn í Jemen milljónir barna þjást af vannæringu í Jemen en með eldamennskunni í

sem að henni stóðu sýna þeim stuðning í verki fjölbreytt skipulögð dagskrá í miðbæ Reykjavíkur setti hinsvegar strik í reikninginn því fjölmargar götur voru lokaðar vegna viðburða og því varð smá bið á því að sýrlenska veislan gæti hafist þegar myndatökumann RÚV bar að garði biðu

það voru fleiri sem létu gott af sér leiða í dag elíza Reid forsetafrú var ein þeirra fjölmörgu sem tók þátt í

í kringum Rauðavatn í mildu

var eitt vel með farið par af skóm íþróttaskóm sem verða sendir til krakka í

í Nígeríu en landið varð fyrir

Ísland og Nígería eru saman í riðli á heimsmeistaramótinu í fótbolta fleiri en fimm hundruð eru á leið til Nígeríu eftir daginn í dag það var hinsvegar enginn í íþróttaskóm í árlegri hjólaferð sem farin var um miðborg Reykjavíkur í dag föt virðuleg föt úr grófu ullarefni best klædda voru veitt verðlaun auk þess sem verðlaunað var fyrir fallegasta

þar gátu gestir kynnt sér

voru fremur

sem eins og síðustu ár var á

taka á honum stóra sínum sigldi svo inn í höfnina um eittleytið og lagðist að bryggju við Sjóminjasafnið þar með lauk nokkurra daga siglingu frá Færeyjum og gestum bauðst að skoða þetta glæsilega skip í dag hljómsveitin Írafár kemur saman í

kvöld á tuttugu ára afmælistónleikum sveitarinnar sem hefur lítið spilað saman undanfarin tólf ár Birta Björnsdóttir er í Hörpu þar sem tónleikarnir eru í þann mund að hefjast já það er rétt það eru bara örfáar mínútúr

okkur hefur langað

fór fram í höfuðborg Svíþjóðar fyrr í dag veðrið setti sannarlega strik í reikninginn en mikil hlýindi gerðu mörgum hlaupurum heldur erfitt fyrir lofthitinn mældist um tuttugu og sjö stig í dag og gerðu skipuleggjendur hlaupsins sitt besta til að bregðast við því drykkjarvatn var aðgengilegt á enn fleiri stöðum en áætlað var auk þess sem sturtum var komið upp víða á hlaupaleiðinni um fjórðungur þeirra sem skráð voru í hlaupið mættu ekki til leiks en hvort forföllin hafi verið tilkomin vegna hitans skal ósagt og þá að veðri vindur hefur verið stífur víða um land í dag og

á vestanverðu landinu á Austurlandi hefur dagurinn hins vegar verið öllu bjartari og fór hiti yfir tuttugu stig á nokkrum stöðum það dregur úr vindi til morguns en lítilla breytinga er að vænta að öðru leyti Theodór Freyr veðurfræðingur færir okkur veðurfréttir hér rétt á eftir það eru engar íþróttafréttir í kvöld vegna landsleiks Íslands og Noregs í fótbolta karla leikurinn er á Laugardalsvelli og þar er Edda Sif Pálsdóttir já hér og vonandi leikmenn sem þurfa

maður sem greindist nýlega með alvarlegan segir að það gangi ekki að fólk þurfi að nota kunningsskap til að komast að hjá taugalækni stjórnvöld neita að semja við fleiri lækna í Vestmannaeyjum hafa kært sveitarstjórnarkosningarnar þar til sýslumanns þeir krefjast þess meðal annars að fjögur utankjörfundaratkvæði sem þeir sóttu sérstaklega upp á land verði dæmd gild tveir sluppu ómeiddir þegar flugvél nauðlenti í Kinnarfjöllum skammt frá Húsavík í gærkvöld vélin stakkst á nefið í snjóinn afkastageta kísilverksmiðju p c c á Bakka verður tvöfölduð innan fárra ára nái áætlanir fyrirtækisins fram að ganga mikil eftirspurn er sögð eftir framleiðslu verksmiðjunnar risaeðlur vöktu ótta og aðdáun barna og fullorðinna í miðborg Reykjavíkur í dag endurkoma þeirra er hluti af Listahátíð í Reykjavík sem var sett formlega í dag þessum fréttatíma er lokið næst á dagskrá eru veðurfréttir og strax á eftir byrjar bein útsending frá Laugardalsvelli þar sem karlalið Íslands í fótbolta mætir Noregi næstu fréttir eru í útvarpi klukkan tíu í kvöld og svo er vefurinn rúv punktur is uppfærður allan sólarhringinn